تظاهر بأنك تسأل عن اتجاهات أقرب مركز شرطة في مكان لم تزره من قبل. ماذا تقول؟ <hesitation> :بقول لهم بأدب واحترام "ممكن تفيدوني كيف أروح لأقرب مركز شرطة من هنا؟ شكراً على المساعدة و جزاكم الله كل خير"